Gne mail tena azoko matetika moa zany de <hesitation> notificationgne bibliothèque satria moa zany e mpika- mpikambagny ame bibliothèque da indreo agny zany mandefa a amin'ny herignandro misy spectacle ana zao, amin'ny herignandro misy fampisehoan'izao, izay avao anisika hoe in- indroy isankerinandro eo farafabeny.